अगर हम कउनो हवाई जहाज के पायलट हईं और हमार जहाज तूफान में फँसी गइल बा सबसे पहिले हम अपने यात्रिन के धैर्य बँधौले के कोशिश करब। उनसे कहब कि हिम्मत ने हारे और सब समस्या के समाधान हो जाई। तूफान शान्त हो जाई और हम्मन के अपने मंजिल तक पहुँची जाइ जाइ। एह प्रकार से सबके समय आराम से बितले खातिर अंताक्षरी खेले, ध्यान तूफान के तर्फ से हटा के आपस में मनोरंजन करे जौने उनके समय आसानी से बीति जाए अउर तूफान खत्म हो जाए तब सब अपने गंतव्य तक आराम से पहुँच जाए।